Tsú xu̱kúꞌ tsú tsíyóꞌ mba̱ñu̱u, tsú nutháa̱n khu̱unꞌ. Nájngáá tsíyóꞌ mba̱yo̱o̱ xkúꞌ skui̱ náa̱ naka. Numuu rí mbá náa̱ e̱yo̱o̱, i̱mba̱ náa̱ ikojmaa̱ ríndo̱o rí naka xkui̱ mbu̱júúꞌ. Mbá náa̱ imáꞌjáa̱n, i̱mba̱ náá ijuri̱ye̱ꞌ edxu̱u̱. Tsíyóꞌ áyóo̱. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ tsíyóꞌ áyóo̱ a̱ga xaná mangaa. Numuu riándo̱ nda̱yo̱o̱ tsú a̱ga xaná, namindi̱ꞌ, ngáa̱a̱a̱ mbáku nawájuuuun jmbu rí tsu̱wu̱u̱n, ngáa̱ a̱ꞌkhui̱ n ríꞌkhui̱ xkui̱ rá, tsíyóꞌ áyóo̱ xkui̱ rá. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ má tsúꞌkhui̱ mangaa, xkúꞌ tsúúú i̱ŋa̱ꞌ mangaa, tsíyóꞌ mba̱yo̱o̱ xkúꞌ skui̱. Numuu riándo̱o nda̱yo̱o̱ rí namindi̱ꞌ, mbáku najrámu̱ꞌ eꞌnii̱, mbáku jníyoo áthá eꞌnii̱, mbáku jníyoo áꞌgá eꞌnii̱, ngáa̱ nimá tsíyoo ámbi̱ya̱ꞌ mangaa. Ikhaa jngóó tsíyóꞌ áyóo̱ xe xkui̱ rá. Ngáa̱ xúꞌkhui̱ tsíyóꞌ má áyóo̱ tsúꞌkhui̱ mangaa, ga̱a mangaa, numuu ríndo̱o rí naka, náa̱ eka, ikhí e̱ke̱, ngáa̱ tsíyóꞌ áyóo̱, porke mbáku ú iki̱xi̱i̱, a̱ꞌkhui̱ na̱ka̱ a̱tiu̱nꞌ eꞌnii̱ xkui̱ rá. Ikhaa jngóó tsíyóꞌ áyóo̱.